ଅମାଂକୂ ଓନ୍ଲାଇନ ହୋଟଲ ଔର କମ୍ରା ବୁକ କରବାଲେ, ସବସେ ପହିଲେ ଓନ୍ଲାଇନ ଵେବସାଇଟ ଜାନା ପଡବା, ଜିନ୍ତୋ କୀ କୋଈ ଭୀ ଓନ୍ଲାଇନ ଵେବସାଇଟ ହୀ ଗଲା, ଜିନ୍ତୋ କୀ ଓଯୋ। ଓଯୋ ଔର ରୂମ ବୁକ କରବାଲେ, ସବସେ ପହିଲେ ଓଯୋ ଏପ ହମକୋ ଇଂସ୍ଟଲ କରନା ଆଚୀ, ହେଥାର ବାଦ, ହେଥାରେ ଇଂସ୍ଟଲ କରଲା ବାଦ, ନମବର ଆଦୀ ମୈଂନେ ଡାଲୀ କେ ଲଗ ଇଂଟ୍ରେଲ ଲଗାର ଆଚୀ। ହେଥାର ବାଦ, ଜୋ ହୋଟଲ ମୈଂକୋ ପସଂଦ ଲଈବା ହୈ, ହୋଟଲ ସେ ଟାଁଚ କରୀକେ, ହୋଟଲ କୋ ଖୁଲ ବାଦ, ହେଥାରେ ଆପକୋ, ତୁମ୍ହାଂକୋ ଅପ୍ସଂଦ ମେଡୀ ଜୀଵା, କି ଯେ ଟା କେଂଟା ବୁକ ହୈ ବାଦ, ଯେ ବୁକିଂଗ ରଜା। ବୁକିଂଗ ରଜା ଏକେ ପେମେଂଟ କରତେ ହୈ, ଫିର ହେ ଯେ ହୋଟଲ ବୁକ ହୈ ଜୀଵା।